To alamawo kɗakasta gwaɗaɗiyo dakɗkas tayo, harzi da kɗafa, to gamsa haha ala gula gula mawa, haha hakiya utake, muleka gha, an mulekanghum, haha hakiya luwa sosai, hakiya utake, hakiya luwa, muleka ghun vulawa dadamun. Inunda vulawa dadamun, shugabanchi, jagora, alaha hiɗik hiɗikana, shugabanchi dama mog na sai nda unda, shugabanchi mog nana jagora unda mognana sai <hesitation> nda unda to.